انا دايما كل عمري اكلتي المفضلة الورق عنب، واحب الورق عنب الشامي اللي يكون حامض، واللي يكون فيه دبس رمان ويسمونه الناس يالانجي، وهل تختلف حسب الوقت خلال السنة؟ لا اجابتي ما تختلف، لاني بكل اوقات السنة، مهما كان ايش وقت بالسنة مفضلي الورق عنب.